Olma, nok, banan, apelsin, mandarin, anor, uzum <hesitation> yong'oq, bodom, yer yong'oq, pista, anjir, xurmo <hesitation> ka- kakos yong'og'I <hesitation> qulupnay, malina <hesitation> avakado.